आमुक जो आदर्श नोकरी चाहि से आमुक हमारे योग्यताएं के कारण शकों बैठे तैत़लियां अओमुक अच्छा वेतन शकों बैठे जो हमारे फ्यूचर के आस्थे ठीक अ अओमुक आपने योग्यता ध्यान चि देना ताकि आमुक अपने मन पसंद नोकरी मिल शकों अगर आमुक आपने मन पसंद नोकरी मिल जाओ तभे हमें अपने जिन्दगी आसानी से काट शकों।